Тимсоҳҳо бо дандонҳои қавӣ ва ҷамадони пурқувваташон шикори худро нигоҳ медоранд ва мекушанд. Онҳо хеле пурқувват астанд ва метавонад ҳатто ҳайвони калонро ба ду қисм ҷудо кунад. Онҳо шикори худро бо фишори сахт мегиранд, то онро ба осонӣ гирад ва бихӯрад.